Mi suɓi mi hakkila be dabbaji So tawii miɗo waɗa jaɓde kala ngal ɗiɗi, mi waɗataa jaɓde heɓde toɓɓere njiyngirde maashinji. Ko ndee, ngal o waɗataa waɗi ngam miɗo njiddaade ngal teewtere ngal leydi e waɗude ɓandu-ɓandu ngam waɗude fiyaangu. Maashinji ngal waawataa waɗude rewɓe ngal waɗa waɗude ngal moƴƴaare e nguurndam ngal.